Mah azafady madamo e izy ty tegna tsy aiko fa everiko fa tsisy ôlo mipetraka izy te kay ma izy ty ana mipetraka ty ia tsy magnino basy fa alô zah hitsangana.